פון <hesitation> מאכן און <hesitation> אונזער וועזן. איז דורך דעם וואס מ'האט גוטע געדאנקען און, און און גוטע געדאנקען און קאפ אזוי קען מען, קען אונזער וועזן ווערן בעסער דורכן נאכגיין אונזער גוטע געדאנקען.